اكتر شىء رومانسى رايته على الاطلاق هو فيل تيتانك الفيلم دا بيحكى عن السفينه اللى كانت بتغرق و كانت اكتر حاجه رومانسيه فالفيلم دا ان كان فيه البطل والبطله بيحبو بعض جدا و ميقدروش يستغنو عن بعض البطله كانت غنيه جدا والبطل كان فقير جدا و عرفو بعض على السفينه و حبو بعض جدا و قدروش يستغنو عن بعض و للاسف فالاخر البطل مات و البطله فضلت مستنياه